Azafady servera, tsy tiky ro nikômandiko aminao fa gny <hesitation> lasopy legimo ro kômandiko fa tsy <hesitation> lasopy fia tiky ka laha mba mety ampoly lehy mba soloy azafady.